No i videogiochi a pölu pa esi cunsiderà 'na furma d'arte perché <hesitation> secund mi <hesitation> si i sun e tanti a giögu però per mi dizuma che a pudrìu anche pa esie e a s'pudrìa fese benissim anche fe d'aut, ste pi a l'aria aperta e giöghi ën po pi fora